Ilana frizidera ndraika zany a: <hesitation> izy io a mizara roy, misy mampivaigna de misy mampangasiaka, de raha vao ohatra hoe misy raha tianao hivaingana zany ohatra hoe te hagnano bloc de glace anao de ataonao am'le ma- mampivaingana izy de mivaingana, de a- na ohatra hoe te mangasiasiaka foagna ohatra hoe hagnano jus za de tiako mangasiasiaka de te tia hampangasiasiaka raha zany zaho, mafana i andro de mba mangasiasiaka te hihinana raha mangasiasiaka de hohaniko zany igny hoe mba mampangatsiaka raha hoe am'le ilaiko.